Nemis tili, ingliz tili, rus tili, polak tili, ispan tili, italyan tili, korean- koreys tili, fransuz tili, <hesitation> keyin turk tili. <hesitation>